<hesitation> Ny fomba fampiasana lokorano zany mba ho lasa zavakanto le raha, tokony ho hainao zany mandajalanja anazy hoe eto izy raha ohatry hoe ataoko an'izao izy de lasa matsatso be de laha ataoko an'izao koa izy lasa <hesitation> matevy be de tsy mety fa lanjalanjainao soa izy de tokony ho hainao hoe laha zao gn'anaovako anazy de lasa kanto izy de miboaky tsara amin'igny le loko.